ni minji lokaci muni yiji ɓiran illi mun munn ɗi ɗickijo minah "moh" mina, moh minano waneh mo minano waneh minu dickici minah sosai lokaci minun ɗu yun kamma ɓiranɓiran, mayiko minu pallu shappii munun ce tureh minun wa yiru jucla, mayiko minun illuru munnun karo miru munun wattu ɗunko mandi ɓiranɓbiran munu ma kwaɗogo ɓiranɓiran i mayiko, munu illinah munu koɓo waroi pilin balli minuma yina minu ma warruko pilin balloyi minu yiru mandi kari ɓiran ɓiran minje weici minu dikon ta yuwani kenan.